กะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนล่ะเนาะ ว่าเรื่องที่กะสิลงทุนน่ะ มันต้องกะอิหยังแหน่ กะเงิน กะกะ หรือว่ากะอิหยังกะต้องเบิ่งก่อน

คันเรื่องหาความรู้มันกะบ่ยากดอก แต่ว่าคันเรื่องเงินทุนนี่ กะบ่พร้อมปานใด เพราะว่าบ่มีเงินทุนจักบาทเลย

เล่นหุ้นน่าสิเป็นเรื่องไกลโตอยู่เพราะว่าความโตหยังโตบ่มี เห็นแต่เขาว่าพอร์ตนั้นพอร์ตนี้ เทรดนั้นเทรดนี้จักแม่นหยังบ่เข้าใจจ้า

เท่าที่ซอมเบิ่งหนิ บ่ค่อยมีดอกคนมักเล่นหุ้น ส่วนใหญ่สิมักเล่นหวย

กะสิสำคัญอยู่มั้ง คันเล่นเป็นกะได้กำไร คันเล่นบ่เป็นกะกะกะ กะต้องศึกษา เพราะว่ายุคนี้มันเปลี่ยนแปลงไว

บ่เคยดอก แค่ลำพังทำมาหากินกะบ่มีเวลาแล้ว ยากคัก

พนักงานธนาคารกะบริการดีโพด มีฮอดผู้มายืนกดบัตรคิวให้ นั่งท่ากะบ่โดน กะดีอยู่

กะดีอยู่กะมีฝากเงิน ถอนเงิน เฮ็ด ATM เปิดบัญชี กะทั่วไปของเรื่องธนาคารนี่ล่ะ มันสิจั่งใดซั้นนะ

บ่มักจักธนาคารได้บ่ ขี้คร้านไปแหม เฮ็ดออนไลน์เอากะได้ตั่ว ยากหยัง

บ่ค่อยได้ฝากกะเลยบ่กะว่าดีปานใด ส่วนใหญ่กะมีแต่เงินเดือนเข้า เดือนละเที่ยหนึ่ง

ต้องบริการไว คิวบ่โดน เฮ็ดอิหยังกะฟ้าวนำลูกค้า บริการดี เว้าดี เว้าม่วน

เด็กสมัยนี้กะสิ Gen Z Gen Alpha อิหยังซั้นตั่ว กะสิบ่แม่น กสิกร ลาย Crybaby จั่งซั้นบ่ สิแม่นตั่ว

ส่วนใหญ่น่าสิเป็นบัญชีเงินเดือนคือกันเด้อ ธนาคารกสิกรหนิ คึดว่าเด้อ

กะสิแม่นกสิกรนี่แหล้ว เพราะว่ามันมีเปิดบัญชี บ่มีขั้นต่ำ บ่มีเงินกะเปิดบัญชีได้

เขากะเฮ็ดงานของเขาเนาะ กะปล่อยให้เขาโฆษณาไปโลด เขาบ่ได้โฆษณาฟรีแหม เขาเสียเงินมาโฆษณา กะปล่อยให้เขาโฆษณาไปโลด ⁠

น่าสิแข่งขันกันสูงอยู่ดอก เพราะว่าปล่อยกู้ได้ดอกเบี้ยจั่งซั้นนะ เขากะสิเป็นรายได้ของเขาล่ะติ กะว่าเด้อ

เข้าถึงง่ายเหมิด คนทั่วไป คนไทย คนต่างชาติ เหมิดสมัครได้เหมิด ว่าแต่มันมีเงื่อนไขอิหยังเหมิดไปถามเขาเบิ่ง

ไทยพาณิชย์เลากะจุดเด่นเลากะสีม่วงแหล้ว มันกะสีสวย คนกะสิมักกะบริการล่ะติ

ถ้าเป็นอนาคตอีกหลายสิบปีกะน่าสิมีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอนนี้มันอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ คันรุ่นลูกรุ่นหลานกะกะอาจจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์กะได้

บ่ว่าสิเกษียณหรือบ่เกษียณคนเฮาทุกคนต้องจ่ายภาษีอยู่แล้ว ที่แน่แน่เฮาคือภาษีมูลค่าเพิ่ม เวลาเฮาไปซื้อของ

ภาษีสังคมจ้า ยามไปงานแต่ง งานบวชกะต้องใส่ซอง สำคัญสุดจ้า

อยู่ล่ะเนาะ แม่นย่างไปเซเว่น ซื้อของมันกะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้แล้ว อยู่จ้า

มีผลเพราะว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการจั่งซี้ กะเอามาจากภาษีคือกัน

สำคัญล่ะเนาะ ภาษีที่เฮาจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์ เฮาควรเฮาว่ารัฐเอาไปเฮาอิหยัง เอาไปไว้หม้องใดแหน่

เอาง่ายง่ายแค่คำว่า VAT นี้ ห่าลางคนยังบ่เข้าใจอยู่ว่ามันคือภาษีมูลค่าเพิ่ม ยังมาเถียงว่า VAT บ่แม่นภาษีอยู่ ไปหาเบิ่งเอาเด้อ

กะกะสึกบ่ดีปานใด เพราะว่าต้องจ่ายเงิน แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องที่ต้องจ่ายกะต้องจ่ายจ้า

ป๊าด อีนี่มึงเป็นจั่งใด มึงไปอยู่ไสมา มึงคือบ่ติดต่อกูเลย สบายดีบ่หมอ

ป๊าด แม่นโตซื่อหยังเกาะ บ่ได้พ้อกันโดน ยังขี้มูกไหลคือเก่าบ่

ตั้งปลุกซุมื้อจ้ะ แต่ว่าบ่อยากสิตื่นปานใด ห่าลางเทื่อกะตื่นก่อนนาฬิกาปลุก สูนหลาย

ตื่นเซ้าแล้วเซ้าอาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน แต่งเซ้า แล้วเซ้าฟ้าวไปเฮ็ดงาน บ่ต้องเตรียมเซ้าหยังหลาย ไปพ้อเอาข้างหน้า

มักไปย่างตลาดอยู่ ได้เลือกเบิ่งของ ของกะกะนำ

แลงมากะอยู่กับหมา พาหมากินข้าว เฮ็ดข้าวให้หมากิน แล้วกะพามันนอน

เอ้า อีนี่มึงเป็นจั่งใด มึงคือบ่แชตมาหากุเลย ตั้งแต่มื้อนั้น LINE ไปกะบ่ตอบ อีเน่ามึง

ก่อนนอนกะสินั่งก่อน แล้วกะจั่งล้มกะลงนอนแล้วกะหลับตา แล้วกะนับแกะจั่งสิหลับ